Kolmapäävä kutsutas ka kesknädälis ja kolmapäivilde om tõtõstõ tunnõq, et <hesitation> ku nüüd kolmapäävä ka äräq elät, sis nakkas joba nädälivahetusõ poolõ kulgõma.